Lǝh gɨŋrǝ sa wǝǝ na wɔsɩ keeri lǝ yǝ yɨ tɨ yɨ lǝ sɩsiɛrɩ yɨ kaamǝ zurǝ, gbeɖǝ, mɨ mɔɔrʊkpǝ, esituyǝ sa mɨ, esiyǝ owe ola ka.